Pues ajku chok ñiwew a alijiw akuej parma tiw wesh gumi timosh a juet ninter ninter este nüt kej ñiwew a aranguw anok tiejt y ajkuw natan chok amba delan mallam akuej ajli ajlich tiet kiriw peas castil, kiriw peats, op kiriw duls, kiriw chocolet meawan najkaluma mameliw tiet y pues ambiolallíj anok makiej bolonok masey mas eh nijkej ñiwew apatachiw ma- maranguw meawan ajtatam cada nüt para que wesh apajuet lean gumi ajpa pawuw majalliw am kawesh wesh iet sino que ñiwew pues ajchiw anok najñe mod parmajawas guiñeñ mod ñutan muran najiet de que pues anok gumi parmajleck an y atatuan pues mientras a cas timuch ma- mallambuw malmijiw eh op ma- malijiw ñin lamashomuw akuej este parmatiw o la cas timush malla modo lonok lad guiñey mod palijiw meawan najlandock mapoj nongoj anok lad tonces sajawas de que chok showalley visien.